Waawde an jimi ɓuranikan waawde an bomal. Min mi wanaa neɗɗo jiɗɗo bomal. Ɗun sabii. Jimi non, aɗa waawi yimude baytuuji, peekoɗaa. Mi waawaa yimude jimi wambayɓe ɗii ka. <hesitation> <laughs> Bomi nii so wanaa ni dinbude hoore muuɗun, fettaade peɗeeli muuɗun, timmi. Ɗun ne wanaa bomal sanne.